أنا بفضل أتقدم للمستقبل مائتي عام، لأني متحمسة جدًا أشوف كيف تطورت التكنولوجيا وأسلوب الحياة وكيف تتغير المجتمعات، أعتقد إنه في اكتشافات علمية واختراعات جديدة بتكون مثيرة جدًا يعني، وكمان يمكن أشوف كيف تغيرت البيئة والعلاقات بين الناس <hesitation> بشكل إيجابي يعني.